Ore koman ara suane manaro naro kira le mto kanen kite ore makure kure kanen kite tera tanya humindak muaheren ore to kanen kite na kure kinas kite suane makompak saki arene kolesterol asam urat darah tinggi ore na kure tu kanen kite te eleni tu kungku manaru narukira le wo ore kite maiha kuman te eren tera kanya sep suane kite masaki ore kte mamaiha kuman suane kite makompak saki to arenne maag arenne asam lambung jadi ore kite kuman ara suane kanen tomusulu sei ondei to pamakei su awak kite Kan kanen to suane mamito has si kite tiara ne kanen toma makure kure wi tumu so hahueng kite tando sukaka wusenne saki ento kaumpaken kite sukan kanen kite te e le ni ara suane kumangle tumu sutok teara tumu suton kapanduangan tando tumu suto pamake kite